So mi nani un inni ni sappo balɗe lewru Ramadana mi siftoroyta, ngam mi naata julirde a balɗe sappo e Ramadana.